<noise> atsaragamma lardilata masha ashangra mafida watunkku suro watuwa damta kundo walugune o amma yahe washa engra ta osamuta watugusuro walkuyange yanguu masan wasan wazan wafanya madaye madan kamen guro wa gumultaa wabia wafa kidise qzra washa wa wa shatei suranum luda kgmanda hijiranum faldata matu ngusuro matu ngamena mashaye njamena tamasal mutara timmadige matu massan muta tuburma muta chabe masha tuma su sekubongor mawullayegu bongor malu yagua azara malu garwa azara malu llaye cheyimeta azara malu mulugu yola kunjera bune nganama tudoda malu masu su alumta azara ma mashamalum mashamalum masawurta dasi maduskura dum tum tega gade ngana matulta nyikarago walla dikwa yigu bine ngaro watanulagu matu dikwa yigu kalkira gu dikwa ingira wanahen zigizibala dikwa wato ngowa dikwa e dasi yatu kiyan iyn guu yahum wan hangu wangan gwase dasi dalta tasaya yahanbu walo gade waldatangaro dasi mofsaftin kumani a fomo nduf saftun ku mani a hamo zaiku num mahumta kakeya a saftan a fake maiye yaso saikiyazaye tonde momuzen eshigayato mofsastun wamhum ganande Ya sanwuza wazunsani wase ame tuku madewa wazan wafanya wasaften washanutuu kasuwatama yaganfurtugu watu yagan furtugu watu guwa to wa karogido wallu <noise> waso asha ulwaluwo woroagudo larduro agu a safteun tam suwo yalu yaye momun katum ta yare don haira duk yarebe yaye mosaftun natanwaya anguma sa haryale mengoya mengo tesinka yaga yala yareguragu muya boko haram msa nalu zamansu boko haram tahemo hun hankatemta moso ftenfa gombe mzambo mashindane ba bura dunumfalo numsa a shimsekukaraguni siddmun muhakalkiyame sara kuma shimdame faum shisum gulame halangum mesun seyeme m dodan njibalumta azara kumani naso msebulan masu sai inta nibaira la bangumiya abanguna namun tafu rayelaleya dasi gode buma garda wasu gate tumdu na suse yaraguikehalle ndeya su mutanaye wera chiye we wato karaguye wafukalae mubola tonu wallu holuwa hangenya ani boko haram da we hadan ngur nasuro lanta tamasu seka nse boro malo mashanta zuibutama lokanse madusu maloda malomashigu hiwenun tama lumanshugu talu harmasar no wa yerwa man dawarta ma masanta gadi inalta mama worogu ma fimazabayeta kusuhan wallahan guma sazara to kasima fulzaiyima fulzemosaftun

Yaragunsadayawe atuwasu suwanantu kaye sha larda sano kumai wanafiyo kumani a shinhe indefadawa toluse folo.